والله المهارات المفضلة أتعلم لغة جديدة يعني أنا تعلمت العربي والإنجليزي ممكن أتعلم اليابانية الأسبانية يعني هاي الأشياء بتساعدني في التواصل مع الأشخاص يعني من دول مختلفة وكمان يعني بتفتح لي فرص كتيرة أنه أسافر أو أني يأشتغل في بلد ثانية تعرفني على ثقافة هذه الشعوب.